אלרִיַאצַ'ה לִי כִּיתְטַלְבּ בּזַאפ דִיַאל אֶלקּוּוַה אֶלבַּדַנִיַה הִיֵא כּמַאל אֶלאגְ׳סַאם ולא אֶלמֻצַארַעַה, חִיתַאש חְ׳אס תְכוּן עַנְדַכּ עַדַ׳לַאת קּוִויַה וּצַבְּר כְּבִּיר, כִּתְחְ׳דֶם אֶלגִ׳סֶם כַּאמֶל, וּמן גִ׳יה אַחְ׳רַא כַּאיְן רִיַאצַ'את לִי מא כִּיתְטַלְבּוּש קּוּוַה בַּדַנִיַה כְּבִּירַה בּחַאל אֶלשַׁטְרַנְג׳ ולא אֶרְרִמַאיַה, לִי כִּיתְחַ׳תַאג אֶלתַּרְכִּיז וּאֶלעַקְּל בּזַאפ. כֻּל רִיַאצַ'ה עַנְדַה אֶלתַּחַדִי דִיַאלְהַא ולכּן אֶלפַרְק הוּא פִי אֶלנִסְבַּה דִיַאל אֶלמַגְ׳הוּד אֶלגִ׳סַדִי לִי כִּיתְחַ׳תַאג.